<hesitation> א קעמל האט צוויי זייער גרויסע הויקעס און זיי קענען עס אנפילן מיט וואסער, און דעי וואסער קענען זיי בלייבן פאר.... בל בליייבט פאר פאר זייער זייער א לאנגע צייט, וועגן דעם קענען זיי וואקן אין דעם מדבר אן דארפן האבן צו טרינקען ווייל זיי האלטן זייערע טרינקען אין זייער הויקעס.